अपने थेअत्रलो जो अतो कोनो बेअ कोथनो अकौन्त्। हेइ थेअत्रलो जो गेदिब। हेइ कहिनि जो गेदिब। हेइ सोबि खनलो जो गेदिब। तो पहुकनि ग्यन् अर्जन् कोइ परे। तरि धनत्नु दिखे तो रेअच्त् पे देखिन् देखिब्लो कौजछन्। अरो हम जो छिबुल् घोति यसेब। तमन् हम छिबुल् होइ यसे हेबो। केसो कहिनि ततु उपस्थपन् कोर हर जते। अरो हेइ <hesitation> हेबु जते अको पोन रैन घोतैब। हम जते रैन जते। हैन् अत हम इस ब। हन्म केन बलोगन हैब। हेइ हम इस ब। हैन् प्यक्ति जने हेइ हम इस। हम भोगिबोन्। भ्होगिबोन् नलगे। त यप्र हेइ बोर्बो। भोजिब परे। केसो केसो खेतक् तप्। पहुकनि दिखे। भ पहुकनि ग्यन् अयतो गोरो परे। अरो हेइ सिनेम जोइते। प हेइ जकतर् जोइते। ज केमन् केने दिक् जोइते होइ तके। हेइ केने बोजिब परे। अरो हेइ सिनेम जोइते। एत परेल् ब। एत परेल् जोइते। हैन् अत तखन्ख परेल् जोइते। अरो जते। अरो हेइ परेल् <hesitation> जोइते होइ थ। अलगोद्। एत अलगोद्। भेखे बोते अर्तिक् दिक्तो जोइते होइ तके। अरो हेइ अर्तिक् दिक्तो जोइते होइ त तके न। हेइ केकोन् परेल् जोइते होइ त तो अकम्ब परे।